Wen este ri wa' tlo ngaan jun xkin k'ulb'ik ruk' jun ixoq ke utz ke uche xuq lo qa qatz ver xtb'iij xtq'aax puq wi' che ri rchek xtb'an xuqke wa' i xuq utz laj, laj <hesitation> laj ylooj xtyloj k'o re ixoq xaq che xtyol qak'ri, qak'ri pongamos qat'lo wari' ngaan no'j si xtiqb'an tlo este xuq ke ri ixoq chwa xaq che xtinb'an chwa xaq che xtintij chwa o kun njel qb'ij qe wre' puq yolb'aal ke'q tju'l kuj je q'ab'ru'l xuq qal rgaan chri ixoq ri' xuq ke chri wa' xkinopnik pchaak qal k'olik ixoq wa' k'o wi' i qache kirb'ijoken chwa xuq qal k'wa'ngaan ri'más ingaan jun ixoq ke ixtiq yool riij chwa'q xkinb'eek pchaak i xuq xkix eken iwaa pchaak are't'lori' xtiq yool i xt'ek q'iij xuq xkinopnik wa xuq xtul re' o si xtkanjik re'xki'rwil wu ajk'lob' are'k rchek ixoq ri' i are't'lori' xtiqb'an rech jun ixoq tlowaa ngaan no'j k'o ke ixoq qak, qak gaan ke'lb'ik naad ni kiryaa kweent wuk chjiil entonces qa utz k'ri'chb'aq'nwooch no wa' jun ixoq tlo wa' xtk'ob'ik chjaay xtra'nsaj meesxtb'an qe'qwooy njeel k'ri' xtb'an xki' rch'aj wu ajk'lob'i. Kwaant k'ri'xtinb'ij xuq kin awatnsaj, xuq kwaant k'ri' no'j xuq rchek xtb'ixook ri'i ya' kixatnoq mu che xtb'an no'jo' pk'eyb'al njel k'ri'xtiq b'an are't'lori' jun ixoq kwaaj waa, jun ixoq naad xaq awa'chi' xtparkteel xuq qa utz chri'chi' wa ngaan jun ixoq ke xtb'iij wa ixkinb'eek ptinmit kuj chab'elo' o chwa'q xkinb'eek wa pluuns no'j xkix eek iwaa waa xtinb'iij waa kwaant kwaant xkinb'eek waa porque kum k'o wan cheek xkimb'eek wa pchaak are' t'lori' xtiqb'an, are'wari' ngaan jun ixoq ke, ke xtq'aax puq wi' xtyool, xtinyoolwaa qpeen tood xtiq yool i xtiqb'an i xtiq yool riij chemo xtiq b'an kum ojk'orii ataq ya xki' pee ajk'lob' xtiq yool riij chemo xko'k ajk'lob' ptij neem, chemo xki'b'eek ajk'lob'ptijneem tood k'ri' njeel xtiqb'an k'ri' i are't'lo wari' nqaan jun ixoq.